Ya, fikarakaragna zaridaigna zegny agny <hesitation> alagna zegny le ahiahidratsy amignanjy akeo, de avake alaigny, avahagna avahagna zegny le tany igny mba- mba ampahatonga agnanjy mba ho ahazo amandoagna tsara, de <hesitation> raha fataon'ôlo koa zegny tapitapahigna zegny môrômôrôn'i <hesitation> flera regny na ny kakazo regny mbô ahatonga agnanjy hitombo tsara be.